Tsotra hely magnano sauce curry alaigny zegny endasigny tongolo avake ampagnarahigny tomaty mazava ho azy edy izy efa nisy menaka e de igny amizay zegny e avarin'antegna curry kôfa manomboko jaunejaune tsara igny zegny izy miboaka tsara lay couleur ignyde efa igny sauce curry zegny agnaragny amzey fotoagna zey.